Tainatrull, tuu tüütäs niimuudu, et su tainas sis um kohki lavva pääl näütüses ja sis võtat tuu trulli ja trullit tuu taina niimuudu lajas. Nigu tiitrull <laughs> nii ka tainatrull, trull midägi lajas.